Ny fomba fagnamboaran-tsakafo miainga avy amin'ny zavamaniry fognany ôhatra anao magnamboatra salade de fruit <hesitation> voankazo fogna ampiasainao aminazy de ôhatra koa anao magnano sahoaba de malaka anao vanio de ôhatra na fontsy na sahogno afangaronao vany de afaka koa magnano godrogodro aharonao vary disagny igny de vovobary aminjay aharo vany.